Ny kolontsaina mampiavaka an'i Brezila fantatro a de ry zareo breziliana de malaza tokoa am'resaka baolina kitra, fa saiky ny mpanao baolina kitra zay sangany a de avy any. Ry zareo breziliana ihany koa dia <hesitation> betsaka kristiana.